സുഇദന്ദ രസ്തബസ സ്വേദിശ് അന്ദ സുഇദന്നകലേഗു ഏന്ഗ്ലിശ്ല ഏദ്ദേ പാതേരേ ബര്പുന്ദു സുഇദന്ദ കേല ഫമോഉസ് വ്രിതേ അന്നകലു ലിരേ അസ്ത്രിദ് ലിന്ദ്ഗ്രേന് ഔഗുസ്തിന്ബുര്ഗ് സുഇദന്നകു പുരേദ് ജസ്തി നോബേല് പ്രിജേ തിക്കുന്ദു സുഇദന്ദ കേല ഫമോഉസ് ദിശ് ഉന്ദു മേഅത്ബല്ല്സ്, സ്പര്ഗസ് ബോഅര്ദ്, ഗ്രവേലക്സ്, ചിന്നമോന് ബുന്സ് സുഇദന്ദ കേല ത്രദിതിഓനല് ബോക്ക, പോസഥു, രജല ഉന്ദു മിദ്സുമ്മേര്, ലുചിഅ ദയ്, ഛ്ഹ്രിസ്ത്മസ്, ച്രയ്ഫിശ് പര്ത്യ് സുഇദന്ദ ജസ്തി പന്ദ ക്രിശ്നനകലുപുന് സുഇദന്ദ സുഇദന്ദ വന്ജ ഛുര്ഛില ഉന്ദു ലുഥേരന് പ്രോതേസ്തന്തിസ്മ് പന്ദു സുഇദന്ദ ഏദ്ദു പുരേദ് ജസ്തി പോപ് മുസിച് അപേനി അല്ത ഫമോഉസ് അര്തിസ്ത് പന്ദ അവിചീ, ജര, ലര്സ്സോന്।